Alura pìe ën basinot, t'ie büte ëndrinta, ün tüpin, t'ie büte ëndrinta la früta che völe taià a toch e pöi ëndrinta t'ie büte t'ie büte ën po dë lait o lon ch'al e pöi o t'lu früle o t'lu pase, ënsuma t'lu pase ëndrinta al machinari ch'a lu taia bin bin e parei pöi a sort fora a sort fora ël succo dël frappé